Ipueretako <noise> jaereta oiporu <noise> erei oiporutako <hesitation> imbaerajiva retape ipuerevaera <noise> jaereta oiporu jeje <noise> mbaeti yave ipueretaviko <noise> maratu oyaporeta esa kua moareta jaeko omborita guinoitei jetepe oikoveye vaera <noise> erei mbaeti ikavi supe yaveipueretako jae jokua moayeño oyuka